O l'é un fæto colturale, gh'é de coltue che deuvian a sarsa de söia pe dâghe o gusto do salou, ma niatri incangio deuviemmo a sâ, perché l'é normale deuviâ quella, gh'é quella da-e nòstre parti, e incangio a söia scin à pöco fa no saveivimo manco che existiva.